العيش في عالم خالٍ من الكوارث الطبيعية يعني أمان واستقرار بيئي، وما بنعاني من الفيضانات والزلازل والأعاصير. أما العيش في عالم خالٍ من الجريمة، فيعني أمان اجتماعي، وما بنخاف على أنفسنا وأحبائنا من السرقة أو العنف. أحس بأختار عالم خالي من الجريمة.